Ny alika misy karazany maro ny alika misy ny azo atao namana ohatran'ny chien de race zao a, azo atao namana. Fa misy indray a tsy azo atao namana ny antony de misy soatoavina manaiky alika eo amin' ny fiarahamonina misy indray nefany a tanàna tsy manaiky ny alika eo amin'ny fiarahamonina.